Qept e hudhërat mënd vuhen te një vend i term, te një vend te ku ngë batir troppu shumë dialli e te një vend, appuntu te ku ngë kanë tjerë contatti me tjerë të ngrënëra, më no mënd buhentë ligjë.